Oke te neh oware ososuo no ohwore ru mere rri emo me ware mere yoral meve noaiho kọ e̠ve̠ ha rro oware kpobrno oghere kpobi no ajo evao aso meve no ai no̠ ko̠ eve wha mo me je noai kpobino ma ve si uzoo koko ma veru ole irioke ma je ru ole no meve takae no wha hwere oto uwou na e ekpuko natebi hweke oto uwou nare ero emaha na me ue uvai no a nyei woze rai ero emaha na bi woze unu ero ekpako ba bi bwere ero emaha be wobe unu ral no ekpa na tebije hwere no a ve je nyai woze unv rai a je woze unu rai nome no oya wha ny arho overe wha ho ave ho ave kpoho isukulu obo uwor ewubre abr kpoh ouwor ewuhre me omame nomebetakar na me ve jeho ave je ke ome ame meve ho me je ho no me ve kpohu uwou ewuhre mere wuhre oterorio ede no ne bikpoho ewuhre me re kpoho iwuhre mere wuhre emaha. na mere wuhreai ukele ede mere wuhreai epano arro ta oyi bore me rue no no emo nano abi i kpohu isukulu na kpoho ewuhre na a ne obe are wuhre zieei meje kpobo ewuhre meve via nteghojo iue ho whe rie no esi jo oza te bi no uwo no ore re ore iriokehe mie te to obo no me bi jo lu iluo me re jo obe de ore re, me je te de omo ore re no me re kpozi, me re ti re ore ware woho igho jo ire yo kpozi no, me je re ore no erao uwo me re kie ze omo jo re oma na kru ga, keme ene be ekpano me be nya kpe kparo na oma re who ohwo, me je se eme ri ho no oma ighojo me re je kjo kpo ore na me je kpo ore me re nya ye rue igbensu me, me je ko kpo ore me re nya ye rue igbe nsu me me je nya ykeria ri te omo owowo, esejo ha mare kpo egua, ma gbe je kpo egua ha <noise> mare ziye ze ori te owowo na me je kpo zi me ho ze owowo me je ho no me re ri ore, me je ole me re je kieze <hesitation> whe rie in mino evao esi kpo bi ede kpobi re jo ekpovo lo eme ede jo re wo eherie me omame ne me ofeta isoko logbo, mere luo ota ota roke isoko na ote ro ede no me iruo oro oto ota me re nya yi rue ekwa kwa le no me te ro ta eme na Ive a hon ho no ete je evao eka nana udhedegbe ededve evao amara ava ive na ma bikie eni ooh o oh oh oto to isoko po owina eme no arro ohwo no orie kpuhe eme eba evao isoko soso iruo yena mere rue ziezi keme ma reje kpoho obee so oke terieino mare nyama e ruere eware na ho maje ruerai ho no eke oruo te igho jo iue ighojo kpegbue ma ve kpozi ma ue meho mave zihama je zihe mave mu ame bo eta mave ta emekoko ahwo na ho epano a rero ro ehaa na ma birrukro namare bise emo no ibi gbe ehaa a vete whae owhu te ghale are je te ghale udi eware nor kpobi a bi mai owowa ma je ruar kpobi no ma veje kpozi oro no mai ahwo noma nya rro buobu ma ve koko oma ma veghale ugho no ma gwa kpozi ovuo obo rie ve kpoho meje re uwou me us no aye me keme wha the reme te te nyaure vere mete ne ughono ano athei ebe no ave wo ore no ze meve meve hoo meve seriho ede yena kponoye O je rono no̠ e̠de̠ no̠ abi kpoho egago whe kpoho̠ egago me̠ re̠ kake kpoho eria evao e̠de̠ egago na ha me̠re̠ jo̠ uwou rite owowo ighojo isoi owowo na bi te no meve wo̠ owo egago me bikpoho egago wha re kpoho egago whare yere o̠ghe̠ne̠ wha re̠le̠ whe̠ve̠ wuhre ahwo na eme oghe woho epuno obe eri o ta ma ve̠ ho̠ me̠ ve̠ re ore meve kiezo ere mare iruo nana ho̠ iruo no me̠re ru ajokpano me kpoho egwue aho no abe gwolo isuesu umuthesejo otie sejo are se omai egwue orro ahwo no abe gwolo isuesu ma ve nya ma ve fioboho ma ve dikihe ohwo no ma rro utu ne mare dikihe aro kee enana ho iruo no ma re ru evao okpe doke